بي النسبة لي الاكل في المطاعم أنا بحب المطاعم البتعمل الاكل البلدي يعني القراصه العصيده ام فتفت الحجات دي في الغالب ماقعد أكل كتير في المطاعم لكن لم آكل باكل الحجات دي في المطاعم <hesitation> أحيانا لمن نكون شغالين بناكل وجبت الفطور في المطاعم فول أيضا ما كتير يعني زي تلات مرات في الأسبوع حاجه زي دي